أول حاجة هجيب ال- القطع كلها وأحطها على الأرض بعدين أبدأ أِشوف التعليمات أول حاجة هتعرف ع القطع ايه هي واجيب ورقة العليمات وابدأ بعدين افرقهم و بعدين احاول اني اركب كل واحدة مع اللي جنبها مثلا مع نفس اللون من- مع نفس الشكل بس لحد ما أكمل التركيبة